बडो जानबरमैसे गैंडा फिर एक हए । गैंडा एक जङ्गली जानबर हए । बक थुतनमे एक पैनी सिङ होतहए । बो अपन सिङ् तमान काममे प्रयोग करत हए । खास करके गैंडा अपन सिङके अपनक बचान और दुश्मनसे लडन ताहिँ प्रयोग करत हए । जब गैंडा खतरामे पडजात हए तओ बो बचन ताहिँ अपन सिङसे लडत हए । पुरुष गैंडा अपन समाजमे अपनाके सबसे बडो साबित करन और गैंडनसे लडन ताहिँ फिर सिङ प्रयोग करत हए । गैंडा अपन सिङ कुछ खोदन ताहिँ और खानक ताहिँ शिकार करन फिर अपन सिङ प्रयोग करत हए । बजारमे गैंडक सिङ गजब महिंगी बिकत हए ।